Nah aku tu biasoe men pakaian e misalkan nak tido atau di kos bae biaso pakai baju biaso be kerne ape karne dak kemane mane dan pulek dak tek wong nak jinggok nah jadi ma paleng makek kolor celano pendek kan make baju kaos nah misalkan nak kuliah kan nak kuliah kan e pake biaso pake kemeja paku baju yang ade kerae kan make celano panjang pake sepatu kerne ape e penampilan tu kan penting pulek nah misalkan nak ke undangan e tempat tempat wong kawen atau nikah acara acara formal biaso e kalo di undang biasonyo tu aku pakai baju batek kerne ape pacak kejinggokan ini lebih formallah pacak e lebih di jinggok elegan mungkin nah akutu men olahragae biasonyo tu pakai celano kolor celano kolor celano pendek kan da tu baju baju kaos karne pacak dak panas kan nah biaso cak tu pakai sepatu oalahraga pulek men nak olahraga maen bulutangkiskan belari belahai Nah biasoe men e ini kuliah kuliah kan biaso pake kemeja pastikan karne yang pertamotu pacak rapi kan pacak rapi kan enak di jinggok lemak dijinggok pulek kan dengan ngan pulek pacak kitek di ini wang pulek kan maksud di segani karne penampilan pulek karne wang jinggok pertamo tu sebelom kitek ngomong atau ape yang pakaian dulu biasoe kan supaya lebih pormal bae mungkin e nah biasoe karnek e diacara e nikahan e undangan wong kawen atau ape biasonyo pake batek biasonyo pake batek kan idak dak tau ngape karne pake batek kan mungkin karne dijinggok wang pake batek pake batek pulek